﻿Kua jaenungavi Tëtä guasu europeo suiza jeva, kua suiza oimevi jeta jaereta <hesitation> jeko omomoe, mbaeti se aikua mbaete kirai, erei jerakua kua tëtagusu suiza jeiva <hesitation> se ma jukurai se maendua yave, jaeko jaereta oporoaiu tuisa, jaereta siempre oeka oporombori vaera, kua mbaeraji rupi, jaereta siempre jokope jaereta ome yombori tëtañavo, ani opaete tëta gusu rupi jaereta ome yombori, kutigui jaereta jeko omomoeva, mbaet aikuakavi mbate